La lavatris al e 'na roba ca lava lon chë l'as da lavé <hesitation> t'i büte la roba ëndrinta, chila a gira, ariva l'eva e t'i büte ël detersìu e pöi cuand al a finì <hesitation> al e pulit